أفضل زر الإيقاف حج الزمن <hesitation> لإنه يعطيني فرصة إني أخذ وقتي في اللحظات المهمة، سواء يعني مع صديجاتي أو العائلة أو حتى يعني للإسترخاء، أجدر أستمتع يعني بكل لحظة بدون ضغط حج الوقت، بينما إني أرجع بالزمن جالت لي قد يكون يعني محفوف بالمخاطر والتغييرات حج التاريخ، فإيقاف الزمن يعني بيعطيني السيطرة على لحظاتي.